Elimu elimu binafsi ya nene, yaani kwamba elimu ko walusikire suala ra elimu elimu. Elimu ni viintu vyoosi ambavyo vya ufundishwa. Elimu yaboha kwasababu kwatite kwatite sehemu jiingi. Si lazima weelekezwe, waelekezwe na mlomo, kwatite usome, kwatite jinsi ya tumia na simu na vikokotozi, unatumia na iji kompyuta voseya ya vantu hutumia. Yotaliwa una una ya elimu yootanga ike chitumiwa chidumiwa. Na kazi yaane ni bodaboda kwahiyo ibayotakiwa tangi kwatite alama za balibali, kwatite reka reka reka doma jii, dona jii, kera kunyoosa, kera kulume, yeenda vyaboha yenda mpolempole, langa ko kuna ituta. Kwatite wanafunzi woolokare, utumanyisoma. Unjolotanga ke che vandikire alama balibali. Kwahiyo, yotakiwa elimu yaboha sana elimu no. Kiratendo che ilituweze uishi vyaboha.